Hioko'i aru betekaa pitee haia bisio pita, oirarei oo'ore bo papato'e'ua kai oiraarei oo'ore bisio pita bo ruruu'o'ua kai bo teera'aro'oa oiraarei ii taiburoo kai oiraarei ii tabiriroo. A bisioea bisio pita, bisio o teera'aribaa oo'ore irau tabiri o teera'aribaa irau tabiri, ia ia roga'a abe'isa ta oruboo kukuepa roo'ore baabaa. O boraata'obiarei hita biogaa rapoisi, rapoisi raata bo ahe'a husiro hioko'i abai hukuepa, o ii'oo, bo ahe'a ruruu'oro abai hukuepa roiraarei roo'ore o oita'iroo oiraba hukuepa oo'ore bo ruruu'o are akukupita hokoeu oo'ore barariabaa kai are otei kekea'arohe roo'ore pirubago biru, bikoru'u kariro haia roo'ore bo ke'e ita topaueroo biogaiha biogaa bo arupita. Ha oiraarei oo'ore bo ruruu'oro'oea bo irau, a hokou roga'a oo'ore eitahiro'oo ia otei kekeahe iaarei eeripa'aha. A bisioea bisio, piroraba tutu'upitaraba hukurohe roga'a roo'ore. O Rubapie'iita ubai are iisio o kekeharaiiupa oo'ore tahiroriaba hokohareebohara. Oiraba iiruruu'orori pita huku'aha, hioko'i o kekeiu roga'a oteiriaarei are o ebuiiu bisio pita'oeea airaarei. Irau tabiriroarei bo raataro'obiarei biogaa pita ii'aa hokohokoupa, bisio pita bo hiruro, bo oosurapiu oirare oo'ore ei hiruro'oo iaarei aba'aahara bo raataro'obiarei biogaa boatoi, o bisio pita abu'i suburo, uka tutu'uure pua'upa. Piro baarire pu'au irue'uu oosu- haraibohara airare pirio airari bo rukutororiarehapiri. Ha roheoarei ii'aa pita bai huku'oe hioko'i bai huku'ohe hioko'i oo'ore bo uhobuu. Haia roheoarei ii'aa pita hokoeu oo'ore bo kerekere bisio uka aripupita o bai kasipi'eibaa ku'uku'uria pirio pirore oosuibaa, a baba taribohara hioko'i oo'ore bisio pita bo kehabuu. Piro roga'a keha'upa huku- hareeri, pore- hareerii boorire bo rukuturo'oeaire. Bisio hita pita iraupita piro, oosuibaa, are uka o aripuiba piro atukara- hareeri iipii. A bibira'o- hareeri bo ohopa kai boai'o bara'oeaa pirio baiha piri iibaa uaha abu'iaea. Roheoarei iiaa ii irurori bo ruuperapiu abai hukuepa roheoarei ii hirurori airari piro biaiiu bai oiraarei oo'ore abu'i suburo kai abu'i hiruro. Hioko'i baiha haia baiha sabeerapiu'aha bisio pita bisio iipii aira'obi piro baiia iipii piro baiia. Hioko'i baiha hitaka aba'oepa ii'oo bo sibarapiu, baiha aba'oepa bo sibarapiu, hioko'i uu, ruuperapi riopa'upa aira ii'oo piro harorapiiua hioko'i bisio iiraa iira roira'obi, ii'aa ia o ohi'ohiu oo'ore eipa'oo ia abai kasibaa sa o harooeu ei roko'aro'oo ei roko'aro'oo ia bai kasibaa sa bai hokoeeu oiraarei bo rukuturi. Hioko'i taatabakaa'ohe ea'ure hioko'i, taatabakaa'ohe ea'ure o hurapitee eipaa'oo abai kasibaa sa hokoeu oiraarei ii rukuturi. Bisio hitaka uho pitee aba pitee'aeaa o kukuibouba bo uhobuu. Sa ba'oohura- haraiu hita pirio, aba- haataha, sa ito'opahaa itopa'ieuba aira takiri'o pitee aba'ie piro airaro'opi. A aira harou hioko'i ii'oo, a aira harou hioko'i ii'oo, hioko'i hitaka uka hokoeu itokopapita oo'ore uho suburo kai bo roko'ai oiraarei ii rukuturori. Ori iisio hioko'i pita ea'ure aba'oeuba hioko'i tabeo'aapa hioko'i. Hioko'i toritorieupa oo'ore bo husirori. A toritoriba bo husirori oiraareha hioko'i oo'ore bo raata'oo bo roko'ai. Bo raata'oo boroko'ai a toriupa oiraareha ii'oo ii teera'aroo. Hioko'i iisioi ruiha'oehara iisiopita pita aripu'oepa hioko'i bo teeteera'a oiraarei hioko'i oo'ore ruupe tabiriro. Ruupe tabiriro hioko'i a o aripu tahiupa, a ruiepa roga'a boorii paratatai bo harorapiu a iisioi kasi'upa hukuia, ha abauaabaaea oo'ore o husiro o husiroo ruiaa are, atukara tahi'oea bo teera'oea piro oitaa haia bo riatai ii taebuoarei ii bogirooarei ii tabirirooarei. A bisioea bisio pita. Bauaabaha api'apiriro roga'a ii'aa ia ruiia. Hapita ori ii'aa oo'ore bo rapaato abaiia oiraarei oiraarei bo teera'oro roo'ore oita'itaai bo riari iiboo boatoi. Oiraarei oo'ore bo hiruro orii'a b raata'oo oo'ore bo raata'obiarei biogaa rapoisi uu, ii tabirioarei pita o hiahiahua oo'ore a bisioea pita rapoisi, hioko'i a bisioea pita bo husiri oo'ore a bisio uteereba hiahua oo'ore rapoisi utee. Hapita ii tabiriri a uei roga'a bo apiapi'ooea ii'aa, aa booriha raata ii'aa booriha pia'ii a iisio ruihareehara ii sio aba'oea abi'ure, hioko'i hokoeba oo'ore uka bo are'ei, uka hokoebaa oo'ore uka bo are'ei puuriabiaro biogaa bo a'oohara, kai bo kauoo, kai bo aira'o iiboo bo rukutuarei. A kekeribohara ii tabirio bo kairapiu hioko'i, bo kirapiu oiraarei bo korau, bo kairapi oiraarei bo ou'i bo kairapiu oiraarei boorii keha a ouribaa, aro piuba ii'oo, eipaareha riiriireba sa pia'ii tearohe roo'ore roari. Sa pia'ii tearohe roo'ore roari o aru pitee o teera'aorabaroeaa roo'ore roari. A bisioea pita bo ubu'uburapiu hioko'i. Bo ubu'uburapiu abai hukuihara sa hokoeboo hioko'i bo rogaree ia bai kasibaa sa o hokopieeboo eipa'oo bisio pita bo atukara, bisio pita bo piibuu haia bo akurapiu. A ebu- hareea hita ii'oo ii tabirirooarei, a ebuhareea, ta rahohua roo'ore oiraba aokee roo'ore ta bisioba roira hioko'i iiraa, roira hiokko'i iiraa. Iraupita oiraarei bo hukubuu biki'asi hukubuu roga'a, are roga'a uuraa'uu hukurohe roo'ore tau hako'upa pu'aiu piro bo irau sa ro kekeiu uuraa'uuroorii eitaroo bo ke'ero. Are roiraareha ubai, roiraareha ubai pita, roiraareha ubai pita uu u, tahirori siabaahe hita iisii, are araaruru- hara'ohe oo'ore o teera'aroo huraiiu oiraarei ii'oo ii reetoroo. Bisio pita pirubago kai eipa'oo bikoru'u, boorii aba'upa boori ua bisio uteeiu. Baapa'i husiro ii'aa, o bisio pita uei o ubarahaahu hita biogaa uro'urotoo, bisio pita baapa'i husiro ii'aa iaarei aba- haa'aeaa. Hioko'i aba- haa'oehara iisio hitaka bai hu- haa'oeaa oo'ore iiraataroo.